पक्षी खुदाई के घोंसले बनाएँ के लाई प्रकृतियों के सामग्री अपनी चतुराईन को इस्तेमाल करके करत है। बहुत से पक्षी प्रजाति अपने तरीके से घोंसले बनावत है। जो उनके आकार पर्यावरण में सुरखान में आवश्यकतौन के अनुसार होत है। घोंसला बनान के लाई पक्षी तिनके पत्ते घास मिट्टी यही तक कि नाई की इंसानी वस्तुएँ में जैसे धागे या प्लास्टिक टुकड़न को उपयोग करत है। कुछ पक्षी जैसे चिड़िया पेड़ की शाखाओ पर छोटो गोल घोंसलों बनावत है। जिसमें बे तिनकन की घास को घूथ कर मजबूत आधार तैयार करत है। कबूतर और गौरैया जैसे पक्षी इमारतें में दरारन या बालकियाँ में घोंसलों बनात है। बा पक्षी अपने घोंसलों को विशेषरूप से जटिल और लकताएँ वालो बनात है। जिससे वह नदी या झील के पास पेड़ान पे बनात है। घोंसले बनान की प्रक्रिया में नर और मादा दो पक्षियाँ को योगदान रहत है। और बे अपनी चोंच और पंजान को उपयोग करके सामग्री को इकट्ठो करत है। जिससे सही तरीके से जोडत है। घोंसला बनान के लाई उनकी मुख्य प्राथमिकता यह होत है कि वह स्थान सुरक्षित ढूंढत है। जामें अपने अंडन को रख सके और बे सुरक्षित रह सके।